Waka usha ngeucha ngamekolia mm ngilwa wakausha ngamshukuru mungu ngamemshuku mungu ngaendela shuuzako kama kawaida kamela basi ngaita ngakusambia ngaitga ngalala